د فرانسې پخلی یا فرانسوي پخلی د نړۍ په مشهورو او خوندورو خواړو کې راځي. فرانسوي پخلی د تنوع، کیفیت او د خواړو د چمتو کولو د هنر له امله پېزندل کېږي. د فرانسې هره سیمه خپل ځانګړی خواړه لري. مثلاً، د پرووانس سیمې پخلی زیاتره روميان او زیتون لري. فرانسویان پخلی ته ډېر ارزښت ورکوي او د خواړو وړاندې کول یې هم ډېر ښکلي دي.